Ambi mang kukyeiyu am saam de boski ya tukpi mabangnyera, ya tukpyi wollongha nam, ya taghim kwonokgha. Gye akin kigu am saamu, am saam kobi kigu ah mukghimu, ashokde temong gwonglong bi gheki laghai. Kigu ah mughimu, ami peishinungha ram a shokgiru ami temong iyala namu nimsa mi ambak ga.